Bueno pues este piet ñibeu pues endieu mushu guayei mineam nibeu por ejemplo guasham mambo ti corroi lambo mambe piul lamaja oupa pañin kiriñey y <hesitation> pues apiult tildi corriolt pues pajagut towuand mientras sajiet miwuant pajiar nose que payamen guacaij ijkorrel ñiguey am amder pill pietch jia jierumi miat lambut pero nochivuel dos pandiur diliur osh pandeliun a veces ashor modo mas plet tiald tiald cay y pues anshorrot porque pues gumaya cumbats iuld alokiut tialom biumu atotowan neya cumbats ñiuñe ñiu atiliem aj este intagashues micual juamilia ayacumbas uyu guesh papeyel nipeland nagolonut lugar pues gubana jaour de quiriperanti gumenau que de que napeñipela entonces ñibeu que esahora pansorroj apan sorroj porque anchivan atmejan lok señal de que ñipelanke oj machuicuenta de que ñipeland que gumenan que ap na peñipeland y que pues nosecui ñuñeyne ta maun majaur jam jam napeir y a veces guishailacke puro guaroc puj pues entre ñibeu guchayuy ansorroj a veces apotsu shaam and sorranot arlok anok conchushort laman sorrolonot an sorrolonot pi atokey porque pues entre ñibeu a sajayur de que arlok guiña cuest señal nochepuel nok pe ñipelan albel aveces monguiul tialomiel nipeland o a veces mismo animala mientiel y ñibield pos posajau de que anok acool lo que guman loik ti lienkield ñibeula mansorrojo para monchu señal deque arlok cacuelo loque gumi ar lokc key keliente.